<noise> Reo zao misy fomba <noise> fahandro na sakafo vitsivitsy Rosianina: <noise> Vôloany, ny Pelmenisy, <noise> ny Ferenikisy, <noise> ao gn ny Bôrtra, <noise> misy ny Solianka, magnampy azy gn Salade Olivie, <noise> da misy koa gn Pirogue Epiro Epirojokisy; <noise> da misy gn ny Bœuf Stroganov, <noise> Salaizon, <noise> Kaviara. <noise> Zay gny <noise> Vitsivitsy <noise> am fomba fahandro <noise> Rossianina. <noise>